Eehh chocho nchashi lazima mndu wewa na chaashi kwete weishi bila chasiha dunia fo kulo maiteta findoya chashi ifiwe kwae mlemba mndula kwa wambatiki kwa wambatiki kumbe wamblema wo yani nii walemba kabisa kwwa hitete nducha ukweli ata chimtikifo